Ireto avy ny fomba hampihenana ny fihinanan-tsjra amin'ny sakafo: voalohany, raha vao akaiky ho masaka iny izy zay vao asiana sira kely de tsy de masira be izy amin'iny fa tsy de tafiditra anatin'ilay sakafo; faharoa manarakarak'izay ny fanandraman-tsira, ny fanandraman-tsira dia zava-dehibe amin'ny sakafo satria amin'iny afaka manampy ianao raha sendra tsy ampy lay sira.